Jaá ipuere ko oiporu kia ikirei tembiu oyapo yave iruva mbae mbae reta porque añeko jetava tembiporureta oyekua mbaeti ma ko yaesava reta añeko jetava tembiporureta oyekua ipuere ko oyeporu jare ipuere vaera iru tenbiu oyapo vaera teta pe iru tembiu ndie